Go'oɗiɗitatinayijoyi jey gojey didijey tatijey nayisappo sappo e go'osappo e ɗiɗisappo e tatisappo e nayisappo e joisappo e jey'gosappo e jey'didisappo e jey'tatisappo e jey'nayiAshirin Ashirin e go'oAshirin e ɗiɗiAshirin e tati Ashirin e nayiAshirin e joyAshirin e jey'goAshirin e jey'ɗiɗiAshirin e jey'tatiAshirin e jey'nayiTalatinTalatin e go'oTalatin e ɗiɗiTalatin e tati Talatin e nayiTalatin e joyTalatin e jey'goTalatin e jey'ɗiɗiTalatin e jey'tatiTalatin e jey'nayiArba'inArba'in e go'oArba'in e didiArba'in e tati Arba'in e nayiArba'in e joyArba'in e jey'goArba'in e jey'ɗiɗiArba'in e jey'tatiArba'in e jey'nayiHamsin Hamsin e go'oHamsin e ɗiɗiHamsin e tati Hamsin e nayiHamsin e joyHamsin e jey'goHamsin e jey'ɗiɗiHamsin e jey'tatiHamsin e jey'nayiSettin Settin Settin e go'oSettin e ɗiɗiSettin e tati Settin e nayiSettin e joySettin e jey'goSettin e jey'ɗiɗiSettin e jey'tatiSettin e jey'nayiSaba'inSaba'in e go'oSaba'in e ɗiɗiSaba'in e tati Saba'in e nayiSaba'in e joySaba'in e jey'goSaba'in e jey'ɗiɗiSaba'in e jey'tatiSaba'in e jey'nayiTamanin Tamanin e go'oTamanin e ɗiɗiTamanin e tati Tamanin e nayiTamanin e joyTamanin e jey'goTamanin e jey'didiTamanin e jey'tatiTamanin e jey'nayiCasa'inCasa'in e go'oCasa'in e didiCasa'in e tati Casa'in e nayiCasa'in e joyCasa'in e jey'goCasa'in e jey'ɗiɗiCasa'in e jey'tatiCasa'in e jey'nayiDariDari egoDari e ɗiɗiDari e tati Dari e nayi Dari e e joyDari e jey'goDari e jey'ɗiɗiDari e jey'tatiDari e jey'nayiDari e sappoE go'oE ɗiɗi